An-dranomasy agny e da misy an'izao <hesitation> trozona angoay be izao. Io da fia mahay mihira da tegna mahavaria. Ny hira ataon'io zany da hira ahafahany mifandray amin'ny trozona hafa koa sady hisarihany ny mpiara-miasa agnaminy amin'ny fotoa fiterahany igny. Ary amin'ny tranga sasa da <hesitation> misy ho fanaira na fiarova ny faritsy misy azy koa.